جنوري دوې بیلابیلې معناوې زما په ذهن کې تداعي کوي. لومړی د تیارو، ارمتیا، د ژومي د پیل په معنا ده. او دا هغه خاطره ده چې زه یې له ماشومتوپ څخه د جنوري نه لرم. دوهمه د کریسمس، مبارکیو او خوږو په معنا ده، دا هغه خاطره ده چې اوس اوس زه ورسره عادت شوې یم او ګمان کوم چې جنوري دا معنا هم لرلی شي.